<hesitation> Atska bôkô fattr mahit colibri zegny manembagne. Fahitantsik ananjy karaha mihetsiketsik be ngy eltr ananjy tegn oe mouvementé be. Kanefany zegny amin'igny fotoagna igny, igny zegny no afahany <hesitation> mahazo hery zegny am izy ley mihetsiketsiky be igny, de mifanohtr amile heritreretintsika take, vao maika arak'izy mitahiry énergie zegny am le izy izy kôf magnembana.